A <hesitation> Ny fomba famoakan'ny <hesitation> gitara feo ndraika a dia misy fitovizany miky izy amin'ny lokanga. Fa ny an'ny gitara fotsiny a ny ratsan-tanana no mikasoka an'ilay tarobia madinika igny dia mamoaka feo.